La cucina di lu Cili è ricca di tanti piatti pirchì è un paisi granni, cu zoni diversi una di l’àutra e chissu porta differenza ntra li cundimenti chi si ponnu utilizzari e li piatti chi si ponnu fari. Nni lu Cili la cucina è principalmenti di carni e di pisci. La carni si la màncianu arrustuta e macari lu pisci lu fannu arrustutu e a lu furnu. Quannu cucìnanu in Cili, utilìzzanu assai lu vinu pirchì nni lu paisi ci sunnu tanti vigni e prodùcinu assai vinu.